<hesitation> ti ka <laughs> ti ka tari perfect society, society kaŋa nyaa ani la ŋwani ŋwani kɔ'ɔm dɛna perfect. Lankan kan ta'am dɛna n bala. Duneya ka boi ti sɛla woo kɔ'ɔm kina ma'a, daaŋɔ wa bɔna bini. Nɛreba, dagi nɛra woo n wan dɛna nɛresuŋa <hesitation> society la puan. Bala ma ka ti'isɛ ti society boi duneya wa zuo once ti la kɔ'ɔm dɛna nɛresaala n boi bɔna tiŋa la puan la. Bala, la kan nyaŋɛ wuu saŋa woo ti la kɔ'ɔm dɛna perfect society la puan. Ma ka ti'isɛ ti la iŋɛ possible.